د نایجیریا پخلی خورا رنګین او خوندور دی. ډشونه لکه جولوف رایس چې په خاصو مصالحو پخېږي ډېر مشهور دي. د سوپونو او سټيو ډولونه هم ډېر خوښيږي، کوم چې له غوښې او سبزیجاتو جوړېږي. نایجیریایي پخلی د خوندونو تنوع او تودوخې لپاره پېژندل کېږي.